إذا رجع بي زمن ألف سنة لتالي تنحاول أن نحتك بالعباد وناخذ أكبر معلومات واقعية على الفترة هذه كما نبقاش كمت المعلومات القريطة يعني من الكتب وفي نفس الوقت نحاول نحافظ على حياتي وما نحطش روحي في حاجات خطيرة إلى أن نلقى الحل بيش نرجع لزمن اللي أناسيه للوقت الحالي ما نتنرجع بالتوقيت الصحيح.